हेलिकॉपटर ईद हने मशीन निच, हदौ आकर्षित निच, हेलिकॉपटर ऊ बारे सुनचयो ग हने लागेच हदौ मशीन मानवता ऊ नई ऊँचाइयो सतंग फीम मदद लानच। ग हेलिकॉपटर ऊ जुड़ाव महसूस लानतौक क्योंकि हदौ ईद हनेस मशीन निच <hesitation> आंगु सपनाउ पूरा लान्नौ मदद लानच। ईद हेलिकॉपटरउ तौशिद उडेन्नो कल्पना लानतौक, आंगु हनै लागेच हदौ आंगु अनुभवो औबल लानच, ग हदौ अनुभव मा भूलेतोक। ईद हेलिकॉपटरउ निम्नलिखित चीजौ नु खितौक, रोटर ब्लेड, कौकपीट, पैसेंजर सीट। रोटर ब्लेड निच, रोटर ब्लेड आकर्षित निच, तेजीस घुमैतो, आंगु लागेच हदौ आंगु आनु साथ ही फिचौक। कोकपीट, हेलिकॉपटरउ कोकपीट आंगु रोमांचक लागेच, ग कलपना लानतौक ईद पायलेट तुक ग, हेलिकॉपटरउ उडयातुक। पैसेंजर सीट, हेलिकॉपटरउ पैसेंजर सीट आंगु आरामदायक लागेच, ग कल्पना लानतौक ग ईद यात्री तौक हेलिकॉपटरउ तोशिस गंतव्य तंग बियो दुक।